Hee ŧiriñi gí ngi faŋe, gurji fana gí ngi faŋe, <hesitation> yíŧi holla gaaj, njan wentele habo binyaa ma ansílanti, he fana gí ngi faŋe hi yoofi ɓamni he.